Boina tuna mualai, iau ga, di ga kava iau ati. Na, ma iau ga ngala ati, ba iau natnabul, iau ga ki navavai tara <hesitation> giraurai kai, ra urua tavugu, tamagu ma tinagu. <hesitation> Ba iau laun rikai pi iau ga matoto vanavana, iau ga gire nilaun, iga boina. A nilaun kiriga varagop dari go ra mana e, da laun tar tana. <hesitation> A nilaun amana magit di ga manga ienia, aumana magit tara uma iat. <hesitation> Ure ra malana, da kuk ta magit ba ave tutun ra umana vudu, data data ienia, ure na, u re nam ra, u ra bung. Ure go ra e, i tie enana. I enana go ra e. Dat i, ti enana, da laun uga tara umana magit tara sto. Ma, ure nam ra pakana bungiat i <hesitation> bea ga, i kir iga varagop <noise>